Ore sabun teem makaweng pona manuntanak momen sosingkat singkat tuo, wu ares suores ne toma kaweng mayan te'ep tum singkat singkat tueng topino manen mayuma sutampa to pakalengan, makaweng makaweng sugereja huwuwu makaweng te'e kayu madren nung catatan sipil. mangase etong mamarti matik apato <hesitation> pamake nuu to makaweng wuwu are limompu ee sugereja mangese maimun mangese kuman sutahupa to minto makaweng masaikiman mangase manimpong, manyimpang, maniwo maputo mayen te'e kinartentu sene ma makaus wuu makawus leikilow. ti'i are nitou makaweng pona mayungma sukecatatan sipil mangase momen ore kaneren mangese makaweng huu sitotimeren mangase makaweng pangitoton sugereja bacan segereja. Kaneren makaweng maponasu catatan sipil tantuannu catatan sipil ore makaweng gereja nee kameren, mayume suoressu te'e temangesem manadia kusengu gerej <hesitation> berkaten sugereja rumoupu teye one mengese maniru suwalei manaungma tomate tomate topinaungame.